kettowa ni don heftan jamdi hander jamde do naftira be vie yata electromagnatic field hundugo edon electromagnatic field sanan pad kumare legno electromagnatic field boodon naangan jamdi so tabe turidhum haa jamdi mei toh wari yi hedhum jamdi mei wooni don mari ko e beta current mei sai wada sensin jamdi mei sai naftira be electromagnatic energy mei sai a wada a taakin electromagnatic field sai e heftan jamdi mei